E ɗun wodi muhimmanci sukaa fuf ekkito limgol ko wiyeete mathematics, ngam e ɗun wodi alfanu a waawai anda non no un worworoto matsala ji nde natuɗa fuf, a waawai bo ɓeyda, ɓeyda ñyaaɗal hetinaaki hore ma e fooɗa.